میون مثٲلی خانٛدر آسہِ أکِس خوٗبصوٗرت نیبرِمِس ترتیبس منٛز اکھ لۄکُٹ، نزدیکی اجتماع، یتھ کٔنۍ زَن اکھ سرسبز باغ یا اکھ قۄدرٔتی پہاڑ، یتھ منٛز صرف قریبی عیال تہٕ دوست موجود ٲسۍ۔